perkawinan yang ideal tu bukan seberapo mewah acara nyo, tapi seberapo bermakna dan nyaman bagi pasangan ser-serto keluarga kito, bayangin sebuah perkawinan ni yang intim, dimano tamu yang datang betul-betu orang dekat gitu kan, yang ikut bahagia mendoakan dekorasi nyo sederhana bae tapi kek elegan berkesan gitu lah, meninggal kesan yang bagus sesuai dengan kepribadian satu samo lain makonyo yang di hidangkan, makanan yang di hidangkan itu kek sederhano bae, jangan terlalu mewah-mewah takutnyo setelah nikah nanti kek kelabakan gitu, bayar sano bayar sini, ado momen-momen sakral pas nikah tu. itu kek kebersamaan nyo mungkin dengan sedikit hiburan musik, gitar, atau sekedar-sekedar gelakan-gelakan itu bae kalau kawin tu dak perlu lah nak mewah-mewah nian. sederhana bae sesuai dengan ekonomi yang ado, bukan mewah nyo, meriah nyo, tapi keberkahan nyo pernikahan tu itu yang dicari keberkahan di dalam nyo tu, dak perlu nak mewah-mewah nian.